آج آنپڑو ٹاپک سے انگلش ماتھے، کہ انگلش آنپڑی لینگویج چم ضروری سے، اتا رے ناں دور ایوو سے کہ انگلش بنا کو پڑہائی نتھی، ماناں زاں بھی باہر زاشو، ملکاں میں زاشو آنپڑے تو انگلش لازمی سے، تمیں ودھ میں ودہ چھے کلاس سندھی اڑدو بھنڑی سگھو پر آگر وڑی انگلش مئٹرک رے باد انگش ہوشے، چمکہ انگلش امارے لائیف ہاروں زام ضروری سے، روڈاں ماتھے بورڈ لاگل ہوشیں تمیں باہراں ملکاں ماہ گیا ان راستو بھولی گیا تو ایئاں بورڈاں ماہ بھی انگلش ماہ لکھیل ہوشے، اگر میپ میں بھی زائے رہا ساں تو میپ نیں اندر بھی انگلش سوا تو لائیف ادھوری سے، ماناں آنپڑی لائیف رے اندر انگلش ضروری سے، انگلش لینگویج۔ ای آٹھ زبانیں اہیں، زیں را نام سیں، گریک، جرمن، لیٹن، ڈچ، اسپین، رومانچ، فرینچ، سنسکرت۔ ای آٹھ زبانیں ملے ٹھرائنڑی اے انگلش، ٹھیک اے، انگلش لازمی بھنڑنڑ کھپے ان انگلش ری ماناں ری بھی خبر ہونرنڑ کھپے، ہوارے بھوان ناں کرے کوئی پوسے آپاں ناں کہ واٹ از یوئر نیم تو تمیں شوں جواب ڈیشو؟ شوں جواب ڈیشو، تماں ناں خبر اے انگلش رے بارا میں تو جواب ڈیشو تماں نے کی خبر کہ شوں پوسے رہیو شوں نتھی پوستو تو لازمی ماناں انگلش رے باراں میں جانکاری ہوئی لازمی سے انگلش آپاں نیں ماناں ہر رستع دیکھارے تی۔ ٹھیک اے، انگلش ہیک ایوی زبان سے زکو پوری دنیا میں بولی زائیتی، ٹھیک اے، پوری دنیا میں انگلش، اگر کمپیوٹر کوچنگ کراں تا اینا اندر ٹوٹل انگلش اے، ٹھیک اے، کمپیوٹر ماہ ٹوٹل انگلش اے، انگلش سوا آنپڑی کام بھی نتھی کرے سگھتا، اگر موبیلا کو لیواں تو موبائیل رے اندر سیٹنگ میں گھسے رہاں تو ایئے نیں اندر انگلش ماناں تو انگلش لازمی سے آنپڑاں لائیٹ رے اندر، انگلش بھنڑواں سٹھی عادت سے صحیح سے، لازمی نتھی کہ آنپڑی اردو سندھی ای زبانیں، ٹھیک اے، اگر آنپڑی بایولاجی، فزکس کیمیسٹری، اتھیکس ای بھنڑے رہاں تو ایئاں رے بھی اندر انگلش سے، ٹھیک اے، انگلش ماناں لازمی سے آنپڑے ذہن میں، انگلش ماناں ویری امپارٹنٹ سے آنپڑے اندر تو آپاں نیں انگلش بھنڑنڑی سئے بیزوں انگلش را بارانہاں ٹینس اہیں، ٹھیک اے، ای بھی امیں بھنڑنوا کھپے، ایئے را یوز بھی کافی سے، یوز ٹھیک اے ناں اگر انگلش لینگویز آپاں نیں شینکھڑی سے تو اینا ہاروں آپاں نیں بیسک بھنڑنڑی پڑشے، پہریں آپاں نیں اے بی سی ڈی بھنڑنڑی پڑشے، اے بی سی ماہ ٹوٹل چھیتلا اکھر سے، ٹھیک اے، ای جانکاری راکھنڑی پڑسے، اینا لیوا، انے اندر بے قسماں ری اہے، کیپیٹل لیٹر ان سمال لیٹر، ای جانکاری بھی ہونڑ کھپے، اگر مثالی وات اے، آنپڑے کوئی بھی کیپیٹل رو کیپیٹل لیٹر، سمال لیٹر ماہ شوں لکھیو سے، ایئے اندر بارانہں ٹینس اہیں او بھی امیں بھنڑوا کھپشیں، ٹھیک اے، امیں خبر راکھنڑی پڑی زائیسے، ہوے بھگوان ناں کرے ویزا آنپڑی لاگی زائے انگلیڈ میں زاں کو ایوو کام ملی زاوے انگلیں ماہ ، امیں زائی رہاں تو انگریز شوں بولشیں آن آپین ٹھیک اے ناں، ای بولی امیں سمجھ میں ناں آوے تو آنپڑے انگلش ری جانکاری لازمی ہونڑ کھپے، چمکہ کوئی ایئے بولی میں بولے رہیا سے تو کم سے کم ایتلی تو ہمزا میں آوے کی ماناں واقئے ای بولے رہیو، اگر امیں کرکیٹ بھی زوئی رہیا تو اوئے ماہ بھی انگلش ہوشے، انگلش ری ناں خبر ہوشے تشوں کہے رہیو، ودھ ناں تو بھی تھوڑی ایتلی انگلش سینکھنڑی پڑسے کی امیں تھوڑی گھنڑی جانکاری ملے، ٹھیک اے ناں، ایئاں ہاروں امیں لازمی انگلش بھنڑنڑی پڑشے